اكثر مشكلة اشوفها هي ايي- انتشار استخدام الهواتف الذكية بصورة كثيرة جدا الي ادت اي- الى اى- عدم استغلال الوقت لمعرفة اشياء مهمة اي- او لتعليم مهارات حت حنستفاد من عدها بالمستقبل.